rɛŋ, yi, ta. niǝ, tʊʊ, kʊraŋ, pǝrɩmata. nɛŋ, faŋceŋce;c, tǝ, tǝ mǝ rɛŋ, tǝ mǝ yi, tǝ mǝ ta, tǝ niǝ, tǝ mǝ tʊʊ, tǝ mǝ kʊraŋ, tǝ mǝ pǝrɩmata, tǝ mǝ nɛŋ, tǝ mǝ faŋceŋceŋ, tiyi, tiyi mǝ rɛŋ, tiyi mǝ yi. tiyi mǝ ta, tiyi mǝ niǝ, tiyi mǝ tʊʊ, tiyi mǝ kʊraŋ, tiyi mǝ pǝrɩmata, tiyi mǝ nɛŋ, tiyi mǝ faŋceŋceŋ, tǝta. tǝta mǝ rɛŋ, tǝtq mǝ yi, tǝta. tǝta mǝ niǝ, tǝta mǝ tʊʊ, tǝta mǝ kʊraŋ, tǝta mǝ tʊʊ, tǝta mǝ kʊraŋ. tǝta mǝ pǝrɩmata, tǝta mǝ nɛŋ, tǝta mǝ faŋceŋceŋ. tǝniǝ. tǝniǝ mǝ rɛŋ, tǝniǝ mǝ yi, tǝniǝ mǝ ta, tǝniǝ mǝ tʊʊ, tǝniǝ mǝ kʊraŋ, tǝniǝ mǝ pǝrɩmata, tǝniǝ mǝ nɛŋ, tǝniǝ mǝ faŋceŋceŋ. tǝtʊʊ, tǝtʊʊ mǝ rɛŋ tǝtʊʊ mǝ yi tǝtʊʊ mǝ ta, tǝtʊʊ mǝ niǝ, tǝtʊʊ mǝ tʊʊ, tǝ tʊʊ mǝ kʊraŋ, tǝtʊʊ mǝ pǝrɩmata, tǝtʊʊ mǝ nɛŋ, tǝtʊʊ mǝ faceŋceŋ. tǝkʊraŋ, tǝkʊraŋ mǝ rɛŋ, tǝkʊraŋ mǝ yi, tǝkʊraŋ mǝ ta, tǝkʊraŋ mǝ niǝ, tǝkʊraŋ mǝ tʊʊ, tǝkʊraŋ mǝ kʊraŋ, tǝkʊraŋ mǝ pǝrɩmata, tǝkʊraŋ mǝ nɛŋ. tǝkʊraŋ mǝ faŋceŋceŋ. tǝpǝrɩmata, tǝpǝrɩmata mǝ rɛŋ, tǝpǝrɩmata mǝ yi, tǝpǝrɩmata mǝ ta, tǝpǝrɩmata mǝ niǝ, tǝpǝrɩmata mǝ tʊʊ, tǝpǝrɩmata mǝ kʊraŋ, tǝpǝrɩmata mǝ pǝrɩmata, tǝpǝrɩmata mǝ nɛŋ, tǝpǝrɩmata mǝ faŋceŋceŋ,. tǝnɛŋ, tǝnɛŋ mǝ rɛŋ, tǝnɛŋ mǝ yi, tǝnɛŋ mǝ ta tǝnɛŋ mǝ niǝ, tǝniǝ mǝ tʊʊ, tǝnɛŋ mǝ kʊraŋ, tǝnɛŋ mǝ pǝrɩmǝta, tǝnɛŋ mǝ nɛŋ, tǝfaŋceŋceŋ, tǝfaŋceŋceŋ mǝ rɛŋ, tǝfaŋceŋceŋ mǝ yi, tǝfaŋceŋceŋ mǝ ta, tǝfaŋceŋceŋ mǝ niǝ, tǝfaŋceŋceŋ mǝ tʊʊ, tǝfaŋceŋceŋ mǝ kʊraŋ, tǝfaŋceŋceŋ mǝ pǝrɩmata, tǝfaŋceŋceŋ mǝ nɛŋ, tǝfaŋceŋceŋ mǝ faŋceŋceŋ, tuuru.